Etats-Unis zegny môkany pays de la liberté oe de <hesitation> de avake kô zare tegna magname lanjagny be le endriky ivelagny le <hesitation> hatsaragnagn'ny vatagna de zegny mampatonga zare avancé be amy resaka fagnagnaovagna chirurgie sy ny tarigny tô miazakazaky olo amindregny de avake koa magnandanja be aminjare le vôla, fagnagambôla e karahanjegny.